Mà dhí bba ó bbalè nì drá ní nyǔ'wiy nà li dhokpa nà mí dhǐy mí lò dhò sòmù li dhokpa nà mí dhǐy mí lò mî nì ndì i ngá ddù

Mà dho nzòw gwiy màdhí bba ó nzòw djòte chódha nà sòmù ò kàss vúdha tsòró njàddí 'wiy dho dey nzòw gwiy dhì nzòw ní nzòw njàddî kee ddròddró ní bbalè ma cha ì nì kaale ó nì

Midiya ó lò à sà lò màdhí bba ó ków mî bbalè nì lò rř radio djòluw bbalè nì lò njǎ intanet òluw ddiy lêy à sà ków

Fú nzòw tsotso ka dho kwo nwǎngú mà nì fú nzòw cho ndrǔ rǎ sòmù ò ney njí ka njey nì lidhokpa nà mí nga ò luw fú nì mà dho ndanà fú nzòw tsotso kwo nì mí ddiy nì fu

Mà dho mà dyási dò njèy ya mà njûw mà tsò mí nga òluw ddí à jì mà njěy mà nyási dò mà dho mà dyási dò njèy ngéyngéy ní lò òluw wá

À jì dhì nzòw ní nzòw à rǎ sòmù ò ndèy nì màdhí bba ó nì ndaní ndrǔ ddí rǎ njitsò djò ndaní ndrǔ ddí njěy cha ngéy ní bbalè nì njěy nì njí

Ddrà-dzà ó njí njèydha-dja à nì li má ndèy gwíy nì li mungu mí lò nà à dho chěy ní lò má à kà bbalè njěy í dziylíy djú nì à thi mà rakpa ó ràdha mí lò nà

À jì mà rř màdhí dròdró ní ndrǔ chuw ddudhò ndrǔ nì bbalè má ì ddà tuwtsò njitsò djú nì ndrǔ nì nyǔ'wiy nà ì nì bbalè mà djòluw tǐ nì

Towmbù, ndrr̀tsí, chǒ, ndrrìy

Ma mb nì dda líylíy ma chuw nì tsúw cha ney ma dho thìy ndaní à léy ma ró nzà tdíy ndèy ndanà ddiy

Fú bbalè chuw nì mb bbìydha ní ddiy nà gbè nza ónì cha nyû tsi má ndèy nì mèddá ní nì lǎliy, ngǔrá, làblò, ndèymí vùgá ngurà zz̀ shu

À jì ma ngbí ma mà rǎ sùkúl ò head master dè mà těy lò head master nà bba màtsá ngba déy nji sùkúl ó à jì ma rǎ tuw mí mb mèy nza bbìdha nà

Màdhí bbá bbalè ndrǔ gwiy ì nzá à ley ndrǔ nì drá ní nyǔ'wiy nà ddiy fú ddiy mí njí njèydha nà

Ma pbo nì màtsá rù ngbá rù ónga gbúdha nà wánì ddu ko djò ró ndèymí nyǔddà ddádha nà à déy lǎnà chěy fúnì chú pbo nì rù rónga à déy nì lánà wánì ddu kodjò ró

Ma dzz̀ sólà nì ney màtsá bba ó ma kî kàtss túkpà í dùdú ní nì toch nì ney fúngákpá fúnì cha ngǎ elektrisiti gbe ngǎ màdhí bba ó à jì mà déy fúddiy nà màdhí bba ó ndaní à léy bba ónga déy lǎní

Ya ka ndrò nyi nyi nì nyi dho bba ka ó nga bbà ya nyi nì business njěy cha ndèy dho nyi tsotso kwo li nì nú wá nì nyi dho bba kǐnga ddà

Fú tsúw-tsi nì vùgá, ànànásì nì fungá, fèné nì fungá, něfle nì fungá fú nì ddǔwddúw ní tsúw-tsi ma ney mà nì ndanà nì

Màdhí bba ó ya ma chùw ma nì ngǎ shú ní thíy déydha mí nà à nì jǐ ma rǎ Ddrà mí bbalè dè à rǎ nzz̀ ma dhò ma zow nì bìbìlíya ndaní à bbu shú ní thíy ma dhò

Mà tsá pbǔpbú nga mí chǎy dho ma nì làli nà labolu mèddá kwí nà

Fú bbalè vû ndey fúli ì djùkpa ddàdha dhò fú bbalè nì lò chǔw ngéyngéy ní nì fúli dè fú ndrǔ nì ì nà fú dhǐy njěy nì

À léy nyi tsi nyi ró jǔw ónga à ní dhi nà nyo ngǎ dhi nà ndaní nyìmí lǎnà ní nga ká dey lǎnà ngéy ní ddu dhò à léy nì kèndú nyi tsi ní yà í nì ngǎjìní sâ déydha dhi nà mî

Djow-djá pbo nì ìdhí nyû-tsi rónga ddèrr̀ ò njàddí nyû-tsi ndrǔ léy nì à 'wiy 'wìy ní njàddí nyû-tsi ndrǔ pbo nì tdow ò njàddí nyû-tsi ndrǔ léy nì à nga nì síbblí òluw

Bbǔbbú nga mí shǎy mbrdha dho ma nì làli nà ma nì kwí nà ma nì mèddá nà ma nì ngǒwra nà ma nì ngéyngéy ní nyû jì ma manì nyǔ nì

Yěnga ddù mí sídha ó ma thi nì màtsá bbakà ó nga à déy lǎní ma gbú nì ma ró rù ma njúw nì mà tsa lò tsò cha ney ndèy dho ley ney-ngá bbǔ ró madho rà Ddrà dza nì

Làlíy, mùhólo, màyùnì, mèddá, làblò, vùgá ddí nì ǒmá nyòyà ndèymí ngéyngéy ní

À ley dziylíy dhìydha nì ndèy ndrŕ mà kà ó à lêy nyǔ'wiy mí klôw nì ndèy ndrř à lêy lò ddey cha ney ngǎ ndèy tdè mà k`a ó ndru ní nì wá nì ndèy njǎ njanja

Lò tèydha nà lǎnà ndrǔ nà ndrǔ nà dòwdha kasstsòró ndrǔ nà linjúwdha cha Mungu mí lò nì mí nga ò luw ndrǔ nà lò teydha cha bbalè njúw nì ì tsò mí nga djú dhi djú

Mà dho cha ndèy shì mà làyi kàó nì li gwiy ngéyngéy ní lò nà nzǐ fú ndrǔ léy fú lò ndèy thíy djò

À léy nì mà chuw nì lǎnà ní nga bû ndaní mà déy ndanà lǎnà í dziylíy djú à ley nì mà pbo mà rónga wánì lò má cha ndèy nì ngǎjiní róddù wá lǎní

À lêy cha ney nzòw má cha ney ì kà ì rǎ njitsò djò nga zòwdha nà nì ndrǔ ngû wá luwtò à sà li dhokpa ó ddiy ma cha ney kà ka ndrŕ li ndanà nì nzòw dho sùkúl fǐz bbúdha nà nì mí klôw ngû luwtò

À jì ka gwíy fú ndrú li ddéydha mí lò nà ndèymí ka dhǒ fú ndrú dho fúndrú pbǒ ì rónga ngǎjìní njeydha róddù

Drǒngó ní nzadha ndèynì djow-djá nja nza nì sǒkò nì ngǎ lǎnà ní nì tuwtsò nì ngǎ lǎnà ní nì ka dho ndanà fú nyû mbà

À ji nzòw má cha ney ì rr lò lǎnà ní nì ndrǔ tso tso chú ka kwo à dé ddò

Dda ɦuwdjò nì tǔw màdho ddu djúddù dda nì djiy dda kwó nì mà tsotso rù údha dhò dda bbú nì klôw màdhí jǔw dhò dda léy nì mà zánga déy nì lǎní

wuuuuuuuuuuuuuuuuuu tdě nì

Ddì nì tìdha kódòm nà rwo nì li pbòdha fú dhi róddù nzǐ li tádha swà ɦíydha ó nì

Ka vi ngba ddìy skul ó ddù ngǎjìní lidjù kpa djú jàpónjí nì tdrǎ nì lò fú ngba nì rř nzǐ skul ó à vi ley ka vi ngba ddìy skul ó ddù

Ya mà nì sukari mbr lèy à rà dhi nya mà ró à nì jì mà mbr sukari spún ddì ndaní nzǐ à nyá fú dhi mà ró

Ndrǔ dhí njí nì ndrǔ gwiy bbalè Ddrà mí lò nà ndrǔ mbǎ hwî mí lò-ɦéy bbalè kǎ nga ní à mbǎ shú ní thíy, ndrǔ tdǒw bbalè má cha ì dhì nì màdhí bbakà ó

À jì mà klǎ ónga à déy ngbá mà tsǔw ǒnga mà thǐy à déy lǎní ndaní à lêy ní màdhí déydha à déyò ní lǎní

À nì lǎnà mà rř màdhí ddròddró nì ndrǔ chuw fú bbalè bbú nì màdho nyǔ'wiy cha nzá mà tsì nì lò ró ndrǔ léy nì mà tsi nì lǎnà ní lò ma cha mà nì dey ǒmá nì

Ma gòw ngba mí itsś djú ma tdè hwî nà ma sî màtsá sòmù mí itsś djú ma tdè hwî nà ma lòw bàmtísi mí itsś djú ddí ma tdè drǒngóní hwî nà

Ma pbo nì meyá jì nì ndrr̀tsś, towmbù, djòw, ndrr̀

À nì jǐ ka gwíy fú nzòw ndaní nzǐ ndrǔ bbíy swà nzánà ndrǔ rà ì ta ngéyní ndrǔ dhò dhi bbu à ji ka gwíy ndrǔ fú lò ró ndaní ndrǔ pbǒ ì rónga ndrǔ déy lǎnà ngéy ní bbalè ddí ka dey lǎnà

Ya ma nzà ro ma ú nì ma rónga lǎní ma ɦíy nì ɦiy ní

Yěnga ddù mí sídha ó ma ra nì Ddrà dzà ma déy bbakǎ màtsá famili nà ma gbú nì ma ró rù zanjí mí ddu ó

À lêy bbalè bbà ngǎjìní rù thódha cha ndèy swá li bbalè kǎ nì gu à lêy bbalè dhí déydha jì ngû lǎní li thódha jì nà

Intànèt nà màdhí bba ó mà dho sòmù ddí sò Intànèt nà màdhí bba ó mà dho màdhí bba ó lò cho ngéy ní ngà

À dho ley à tdè sǐngba ní ngba rà ndèy zz̀ chùw àmí sǒmù rà ndèy sà ya à tdè kpatss̀-ní-ngba à rà ngu gbu-dja ní à dho ley ngba mí njitsò djú nga dho tdow à dho ley fú ngba 'wíy thǎ li ró

À nì lǎní dhì ní ndrǔ ndèymí kpaní ndrǔ nà wá à ddéy ì sìlímù róddù ndaní nzǐ ndrǔ chǔw sìlímù ma fú dhi ngéy ní bbalè nì dhi chǔw ní chú

Mà nì Ananasinǎ, mà nì nefùlè nǎ, mànì tǔndà nà má cha ndèymí dǔwdǔw ní nga nì lǎnà nì Uganda ó nì tsúwtsi nì ndey mà tsotso kwo

Ndaní ndrǔ chǔ ní nyǔ'wiy ndaní ndrǔ gwíy ì ndrǔ déy lǎní bba djùkpa ddàdha-djá ní ndaní à dhǒ lǎní lò cha ney ì nì mǎ luwtò nì dhì nzòw dho

Mà pbo nì nyû ónga ddèrr ó mà pbo nì nyû ónga sákì ó mà pbo nì nyû ónga mà ddow òluw ddí fúddiy léy nì nyû déy lǎní

À kwó nì mà tsotso màdhí nò ddúwdha dhò à mba nì mà mà nì rǎ má nga ò ddí ǒmá mbr ddí nì ddrá cha à nì li mbà mí nga ò

Mà dho ddiy bbu fúndrǔ dho mà dho jǐ dhò fúndrǔ dho mà dho fúndrǔ tsotso kwo chěy ní nga ddéydha nà nzánà fúndrǔ njǎ nyi gbè mà gù ì mà kàó ddiy níchú

Cho mbu nì dzzdjú ma rà jì ma déy ney ddiy nà ma dzž mutukari ma sš dza ǐngí ma chǔw dziylíy